هو، یو چټلي کشوونکی بند نل یا لښتی په خاصو وسایلو پاکوي. لومړی، یو اوږد او نرم پایپ یا کیبل دننه کوي چې سر یې فلزي وي او خنډونه ماتوي، وروسته دا چټلي یا کثافات وباسي او که اړتیا وي، اوبه یا فشار هم کاروي ترڅو نل پاک شي.